Laha gny fahaizako hoe ny tombotsoa amin’ny <hesitation> regny baguette regny, sinoa manko no tena mampiasa azy regny fa zao ts- tsy de mampiasa de tsy haiko loatsy. Fa ohatry hoe <hesitation> fouchette zao zaho mahay. Na ohatry hoe tena hihina paty regny de fa afaky ahodikodikinao soa i angalanao paty igny i, de haninao. De ny meso ndraiky, afaky hitetetetehanao sakafo ohatra hoe hena a, traka regny.